Mund të zgjedh ushqim të ëmbël, si pancake me shurup arapi o kos me fruta. Ushqimet e ëmbla e bëjnë mëngjesin më të këndshëm dhe më japin një energji për të filluar ditën me një buzëqeshje.